طريقه سهله كلش ما يحتاج بس تجيبي لنا جيب البراد تحطه على النار تمام ,وبعدين تحط سكر وشاي في الكاس مثل ما تبي ,وبعدين الين تسخن يسخن الماء تسبها على الكاس وتقلب بس اهم شيء تتاكد ان الميه كانت ساخنه وتغلي زين صب الماء على الشاي والسكر اللي في الكاس وتقلبها.